Hewan aktif dimalam hari, kalau bahaso keren nyo tu hewan-hewan noktrunal kato nyo tu bang, kalau bahaso kerennyo, kalau hewan-hewan yang aktif dimalam hari tu ado kayak kelelawar, terus kalong <hesitation> hewan-hewan yang me hidupnyo tu dengan mengandalkan suaro ultrasonic, nah kalo apo yang biaso dilakuin samo hewan-hewan itu tu yo yang pasti di berburu makanannyo bang, untuk kehidupan dio untuk sumber makanan dio, nutrisi dio, supayo dio biso <hesitation> <hesitation> menjalani lah proses dio hidup gitu lo, enaknyo dio kek mano gitu. nah kalo kalong itu bang dio emang aktifnyo malam, nah tapi kalo siang dio tiduk, tiduk nyo tu biaso di pohon-pohon yang besak, nyo begantung, kaki nyo diatas palak nyo dibawah gitu, jadi tu kalau ningok nyo tu siang-siang dio tiduk tu bentuk an nyo tu kayak <hesitation> kayak pohon apo yo, kayak pohon beringin kebalik gitu lo yang kecil-kecil gitu nah, jadi pohon besak diranting-rantingnyo tu, di batang-batang nyo tu, nyo begantungan, nah biasonyo tu sikok pohon itu tu dak cuman sikok duo kalong bae, banyak biso nyampe duo puluh sampe limo puluhan soalnyo kalong itu tu hidupnyo berekelompok bang.